To iri borey araŋ goono ga maa aayi. Kuudakaku wo day iri no gane a se Farka dibba. To farka dibba din da araŋ goo g'a ton, da araŋ na danji funsu, to araŋ gan dan no danjo ra ganda booso din dunga no nga no ga kwaay aga, booso din dunga no gan niinandi. D'a na niinandi, araŋ man ŋwa. Da mo manci yaadin no araŋ gate, araŋ ga hin ka du k'a danji ze ka gisi, to danji zey din da araŋ ni gisi araŋ ni margu, kala araŋ man dake a boŋ, da araŋ na dake a boŋ, araŋ ma soobay ka danji zo feeni. Kala da araŋ na feeni, kala aga soobay kaŋ niinandi araŋ ga bare a soobay ka araŋ ga feeni aga niinandi araŋ ga bare kala ama nine ka te hamni. To yaadin farka dibba din a ton yaŋ goo da, Kuudaku nooya. farka dibba kuma ir mane a se Kuudakaku. To a ton yaŋ wo yaadin no a goo da. Din na dan danji ra ganda, da danji zey koonu no. To kal day a ton yaŋo do haray ama di. Amma da nango boosu no kaŋ ga dungo to din na dan ganda, hala ba wani minti <hesitation> heura marje fo cine kaliŋ ma di, din ka kan guna a ga hamo kulu baani ka te muday muday. To a nini nooya. Amman danji zo nga wo kala da day ama g'a hamo diyandi nisi d'i nisi ma a ton yaŋo kaani nooya noodin. To yaadin no Kuudaku ton yaŋ goo da. Kuudaku wo.